Ye ndaku á, xi lo xindeña'ai, xi lo <hesitation> livi chi'viso ichi ve'e á, a ke'e naá ndee nka lo katu ɨ́ɨ́n mi'i naá, ɨ́ɨ́n nda yuku naá lo jokoyo naá te lujua chi'vi, chi'vii nakue'e lo na kava ndó nka, lujua na ndɨ'ɨso ye ndaku naá, ojna te lujua ndundói nuu piso á, xi lo líi lo irrekaso te ndundó piso naá, livi taka nuu lo nandɨ'ɨ nkaso lo ndundó naá, te lujua nandɨ'ɨso ye kue nama te lujua nandɨ'ɨso lo ña'aso lo livi kile ndó nkai naá.